A heɓa ɓuutol yoringa a wogga ɗum artundere a fuɗɗa ittigo dotti sedda sedda mai se awara asofna ɓutol fere awogga diga dou jippa less diga dow jippa les sai a ware a heɓa butol fereɓo ɓoddum yoringa se a tokkita ɗum.